Oire voeaia siposipo pa oea vokiavo vokapaiveira kokiora, oisio osia koasio, koasio eira regen paovera aiopavera tarapaevera aue kavori eira koasio ora voeao oia gaupaivei ra vokiaro osio osia era trurpero pero era. Turu peropero vosia gauparevera ira vuia tarairovere irato osia upiaia apeisi piereve, uva kopakavira touparevere ra era turu peropero vo vokiaro era ro turu peropero arioia koasio aia iria ita oisi raga pie paevera aia ita avo vurirara voka paiveira oiraia eira koasio, era koasio kokiova, eriaia vokapaivera vuru uraurara ora arei pasivoi ora era turuperopero, evaitere ora okare rovu rutu oiea oru pavera osio osiaue. Apapa kare karevi rutu vovokia osia apapa to urorovere taraiuvere sia veapaso riporipo pareve ra tarai oisio vuriuraura eva urioi oo vearo uraua eva oa urioi, oire iravu eraia vokapare aia eva ario aue kare rutu okarevi rutu oea. Vokiaro vokapaivera ari vairioia vearo rirei ari vaoraga osa vuripaereveira vo vokiaro uva vosia taraierevere oiraraia oisio ro kopiroi ra turuperopero gaurevoi urio koasio eria vuri uraura rova urovere era ovaita oirato upoivere evoa, ira ita pitupie ivere uvaeira vokapae vere ra vari uraurao va voka paevere ravururuaura rova vokapae vere ra voeari ita upopaevere vokiaro vuri uraura oo tovo paevere evo varu sova raia eiria eira kokiova koasiu uvare oira pitupiepaivera ora era apapato ora eira rokoroko uva evoa. Evoa oaea vokapaiveira vokiaro uva rokorokoia piturevere vurito raroa ri eiare avaovere, oo avarovere ra roa ri ra rera tovorevere evo eva oaia okare rou rutu okarea oisio toupaivera oisia rokoro ora eira apapava, koasio ora turuperopero ora oarava rutu ora iruava vearoto era aviuaua tavi paroveira avikare vokare kokiokare ora iravua era avoro ira gaupareveira vosia aviuaia tarairo era ro. Osia eira eakeava kukutavu, eira evara rutu oaiava eira vearoto kokit ira avi kekeparovera eva vearoto kokito aviuaia gaurevere roia raera oro roikasio ira vuriaru rutu ia vokapae veira vokiaro uvare oira eira vosia iravu uporivere ra eraia ita ora tovoroe roari vurito avaroi, vokarevoi ita oiraia uvare vokaparaita eira uva evaita.